والله ياخ في العاده أنا ما قعد اتريض كتير يعني خصوصاً في الشتاء لكن في الصيف كنت بتريض مابين تلاته يوم في الأسبوع احيانا واحيانا مابشكل منتظم يعني مافي حاجه ثابته الزول ممكن يقولا يعني بشكل عام ما قعد اتريض لكن بمشي كتير يمكن المشي يكون في الأيام العاديه الزول بمشي حوالي اتنين لي اربعه كيلو يومياً